ذات مرة، في أثناء إحدى العواصف، جرفت سفينة غامضة للشاطئ. كانت السفينة مهدمة، وشكلها قديم. أهل القرية قرروا يدخلونها، وداخلها حصلوا صندوق <hesitation> مغلق، ومفتاح غريب. لما فتحوا الصندوق، اكتشفوا خريطة قديمة تشير إلى مكان كنز ضائع، لكن الخريطة كانت تحتوي على تحذير من يجد الكنز عليه. مواجهة تحديات كبيرة. بدأ أهل القرية رحلة جديدة مليئة بالمغامرات.